अगर आपने खानां काई <hesitation> मिठास चीनी ने ये सब कम करने हैं। ते आपने काई अगर असरोगी अगर आपने चीनी डल जे ते। आपने काई मिठास ने आपने काई जैसे की मिठा फल गुर्ण सुप रोच्चू भी आपने खाल सकें। काई स्वागत के लिए बारे रोच्चू चीनी ये हानी कारे भी रहे हैं। आपने काई चीनी डल चेट डालने से आपने काई चीनी खानां <hesitation> मिठाने ने रहे हैं। अगर अगर आपने गुर्ण ने खाल सकें चीनी भी आपने मिठास हैं।